La chitarra al e ün besl strüment, a m'piazërìa, a m'piazërìa prope e ël pianoforte al e nen ch'a m'daga tante sudisfasiun, bo sai nen, forse a sarà mach 'na mia idea ma e mi preferiso, preferisu la chitara, a m'piazërìa ëmparé comucue, al e ün strüment ch'al e sempre piazüme cume la baterìa